<noise> wak diyak tan angai pernah nerasa kou yenlah, telou a bei edak pesakai gidei ginan yenlah telou mun susah loyen kena menuluong telou dagen susah atau puun seneng

Iklaslah akou memang da pahem soalan ito. Wak eno laei nou yen, eno kah ayen ayen sai, ayen polih kah, ayen raja kah, ayen tina tama kah, mak ayeng pak ayeng kah sai lah ayen laei nou debei pahem lalu ko, soalan ito. Wak eno laei nou.

Wak senuka kou pasel sakai sama nda lai atau mahou ataupun sai-sai a rapet jegem akou. Wak senuka kou jegem sakai itou adalah bila sama-sama telou sepakat bak keman jegem berambeh gak gaan-gaan wak melou lok mapun.

da paham akou inou wak ien, akou pun da pernah pegui wak ji ien

seperti pokok kuini, buwak tiap-tiap taaun bei, buwak jegum pokok benyoh, pokok limau, lemon, jegum limau purut

Sabjek senuka kou gak sekul, emmm, sabjek senuka kou adalah sabjek a inou fizikal, PJ sama laei a pelajaran jasmani nda payah bak pigek inou-inou. Eksesais un pisak gidei ginan. Yenlah best sabjek yen.

Bei idak sekul gak likou melou menyukuong masem-masem bahasa samaji bahasa International, bahasa lban, bahasa Melanau, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Dagen sekul melou bei memin najer bahasa-bahasa geji.

beikah da semua umur pebak teknologi lain-lain, mun kaau bawen soalan itou ji gak kou, bagi kou ajau itou semua teknologi akan diguna pakai sama oleh semua peringkat umur sebab ien mengikut edaran zaman, mun au debai belajar teknologi baau itou kaau akan ketinggalan, jadi teknologi ien sama-sama nebak da kira inou ji umur nou.

Selalunya akou itou memang suka bersukan. …[aaa]…Setiyap …aaa… setiyap laulah, boleh dikatakan setiyap lau akou itou memang bersukan, pebiyah, makau. Baih yen jalak agei mun selalu tuteng nyaem apuk, tuteng nyaem atai laei telou eheh. Baih yen jalak agei ndabei, ndabei keman wak temih-temih. Yen paling sihatlah.

bak bisness gak likou melou paling senang ajau sebab ajau semua pebak internate, tapak un

Serangga paling ayeng gak takan asel kou iyenlah ngingit, ngingit selalu pesileng gak pelitak malem-malem serta piyau ngareng angai. Belebeng bei kawak wak ayeng.

benateang wak paling mudei den kou ienlah benateng ji sieng ji sebab sieng itou tuneh benateang wak selalu nimen melou, bila benateng itou nimen melou, sien mudei agai ji den kou, sebab sien itou, benateang itou a meleang agai bak imen, ienlah ji benateang paling mudei den koulah

masyarakat.. <noise> emm ok tanggungjawab a pegawai wak ngak penileak gak masyarakat deloien, deloien mestilah menjaga rakyat loien jegum tigah deloien dabei kena bak mana mana ji bak subet aa tanpa persetujuan rakyat sendirik then mestilah mementingkan nasang rakyat sieaw ngan a endelou berbincang sama sama barulah au sibet mana mana ji wak lok nou sibet nou dagen rakyat ien

Paling seneng telo ajau ito bei teknoloji, teknoloji telepon ngaden yeh mun da telepon dei whatsap, telepon lah gak tina-tama mun da vadeo kol kah gak tina-tama vadeo kol gak wak dirindu iyen ajau ito seneng bah debei ji lahabei debei telepon nda bei videokol susah bak serita.

wak ayeng gak likou melou gitou ienlah, wak a kek pigek nyok waa hasil likou melou idak wak ien

banateng wak paling mudei den kou kawak ienlah asou, tambah kawak melou anang suka gak asou, suka agai kawak gak asou, ienlah tan akou kawak tuneh lok bak pimen asou idak-idak, compare eh berbanding jegum sieng

<noise> Cuaca bei berubahlah, sabei debeilah teruk samalah ajau mun bak menyebut pasel lasuk, lasuk ajau memang en sangat- sangat- lasuk debeilah sabei, mun ujan puun ujan debei taao bereti-bereti ndalah sabei memang bei Muslim, mun lasuk memang lasuk, mun ujan memang telou taao bulan Kalai ji ujan

kak nerves agai, kak telalu megieang, kak telalu memikir barang, ien ji pegan telou buyen.

Artis wak senuka atau a tukeang dagen liko wak teniman kou ien lah.. siyen .......walau puon siyen dagen masalah siyen da bei pernah mesek dirik siyen.... kalah buyak keadaan siyen sentiasa lok bak mekat.... lok bak mekat bak.....

Benateang biasa ji siyau selain daripada siyau, itiek, mun nda itiek a bei memang babui jalak agei sapek, bei kabieng, inou ji agei benateang-benateang eh, a yenlah wak biasa memang sapeklah wak selalulah. Sapek, siyau, babui jalak itieklah paling selalu wak biasa nimen

<noise> serangga wak paling ayeng gak takan asel kou rasanya belipeh laie melou, tatatin aaa wak ji ienlah wak paling ayeng masa ajau itou den kou, mun bei pun wak serangga telou, abelebang wak ien paling-paling nyat masa itou den kou lah a wak paling ajau.

inou ji bak sibet kou lau kenasusou kou, biasanya akou dabei subet ino-inou emm inou ji bak tanda rasanya mun lau kenasusou kou terasa a bertuah jumitlah sebab ienlah lau kenasusou, sebab ienlah lau paling ayeng bagi kou jegum lau wak seronok mun bei tenawan a mengucap selamat harijadi jegum akou, pidok kou hadiah memang akou akan rasa sangat seronoklah lau ien

Akou menjaga kesihatan badan kou dengan mengurengkan setres subet eksasaih ringan gak lebok jegem keman mana ji suplimen wak diyak ji bak kinan.

. <noise> a filem atau isak tv senuka kou ienlah isak seneteron terutama kuman Indonesia ataupun jenaka serita lau p.ramlee itou ji serita jenaka, serita aa jegum a belagu, belagu dangdutkah belagu inoukah, ien senuka

Tanggungjawab pegawai wak ngak peniliek gak masyarat dolien a ajau ito akou peden .(am) bei diyak ji lah kemajuan pegawai atau YB gak kawasan melo..(yeh).. bei ji kemajuanlah yang paling penting menjaga kabajikan orang kampuong masyarakat iyen penting

Mun bei masa jelau bak belajer ako bak belajer kuo tan..??... Iyen akou lok bak belajer

Seni bangsa wak senuka kou adalah seni megalai, megalai itou ataupun menarilah sebab menari itou bei ji masej sien dengan lemah lembut a megalai ien tuneh, telou peden tan cara telou sebab cara megalai ien tuneh adalah cara bak tan tan loien bak jadi maju dagen keadaan loien menyapaikan tarian tuneh deloien bei masej sebenarnya padak loien tuneh a bak guna meloulah bak guna telo semua

Seronok lalu pesrngan dibak balau wak nilir dagen sungai.

dagen keluarga kou debei pernah loyien perserita pasal asal usul deloyien gak aneak-aneak, wak ienlah susah sien sayang un

Kenaan telipon batui lalu manah tan rasa sebap telou debei pernah bei telipon, henpon. Manah lah tan.

Ajau sistem test ito dabei agei gak sekul anek-anek tetapi sebenarnya sistem test ito memeng sangat penting sebab aaa test ito kena mengukur tahap kepandaiyan anek-anek okay jegem a ayen lebeh tulus lah kuman telo pebak sistem bei ajau memerhati ngak pidok markah gak doloyen.

biasanya mun pasal penyakit itou akou membawen gak doktorlah, sakai-sakai kou idak doktor, bersyukur kawaklah akou jenis yang idak sakai, selain daripada doktor akou membawen gak nurse atau paling senang geogle, idak agai bahagian online eh atas talian bei a inou ngadan, idak infomasi

not clear too soft

penting telou selalu pusuk paa ienlah bak menjaga kebersihan sebab paa itou selalu nebak telou kemanlah, nebak telou menaban aneak umeklah, sebab ien penting agai ji mun telaou baih inou-inou, subet kerjakah, menaban inou-inou barangkah, penting telou musuk paa, sebab ien antara cara-cara telou menjaga kasihatan jegum kebersihan dirik telou debei

Ji benateang wak biasa nimen dagen maseraket melou yenlah sieng. Sebap inou akou mengata geniyau, sebap akou bei pimen sieng gak lebok.

teknologi wak lok kou adalah line telepon ien supaya kualiti bak menerima masej, whatasap, internate ien ji wak diperlu kou dagen tudip kou ajau itou

Idak jenih wak .. ee.. benateang wak nimen dagen masarakat melou, yen lok nimen bak nedipeh bak isak un sama ji sieng, asou .. ee.. kuyad tetapi mun bak kinan samalah sapek, kabieng, siyau, serati, idak jenih yeh.

Mun bahagian paling dagen kerja bagi ako sebab ako ito dabei suka subet wak ino ngadan administrative wak bahagian bahagian a bahagian bahagian keretas atau keretaih iyen akou memeng da suka akou suka batemu tenawan bahagian iyenlah.

akou lebih suka kerja amal seperti menulung gak gereja atau mapun lebok gak alakei jegum gak lebok aneak wak dabei tina tama agei, bila subet kerja bila mapun loyien nasang kou tenang lalu tan, kerna akou taau tan dabei tina tama

Matek a mahou bak bateang panek dagen masyarakat melo ajau, tina-tama siyen janeak siyen bei tebuso bei bak mejaga.

Inou ji bah. Bisnes wak seneng ji mun bagi akoulah bisnes wak menghasilkan, menguntungkan likou bukan gak kou un, semuwa masarakat sepaya loyen bak seneng kawa ji likou a kek.

Masa mula-mula akou kenaan telepon iyenlah samalah sakai laei laei a malar menaban malar kol gidi-ginan menaban hanpon menefon gidi-ginan.........

Cuaca lau ito ujan un-un, ujan un-un, ji lau ito, sama jelau ujan, iyen lah ji gaya cuaca lau ito. Suwab jegum abei ujan.

Pesta wak paling meriyah gak kou lah wak den kou pawut ito pesta kawul lah sebab pesta kawul ito mededun liko melanau bak mengakan ipok liko melanau kena sama-sama subet bersatu padu subet kerja jegum kawak masa kawul ito iyen lah idak ji budaya isak a tenilek gak liko a bak gui gak liko a ino ji budaya melanau bak gui a iyenlah ji laei kou paling meriyah.

Business bak kenereja wak diak ji ba kenereja dagen masyarakat kou ji pimun balau pimun kelapa sawit business kapal jekan bak a pekena jekan atau ba sewa a memancing jegam bak transport a ba lori minou kayu ke minou kelapa sawit ka geji.

a tokoh ataupun tokoh sejarah ataupun a terbilang kuman negara telou itou, bagi kou jelawaih ien tuneh tun taib mahmud sebab tanpa sien, debeilah ji negara telou ajau ataupun negeri telou ajau

Ako merasa manah naseng mun kena makau jawok sebab kena pegui liko a, keman iyen ako akan tao a serta belajar g adet liko a.

… <noise> Wak suwak pinjaman gak bank…. … <noise>

Artis wak teniman kou dagen likou melou [a] biasanya Dayang Nurfaezah sebap Dayang Nurfaezah itou antara artis wak bei kuman likou melou Serawuk wak tedengah gak Semenanjung ajau itou.

Mun ba belajer skill, aku suka ba belajer skill IT sebab IT yian perlu angai ajau ito, kedua ako bak belajer mekanik sebab ako bei keta sendiri, mun rusak aku kena metoh sendiri, ketelo aku belajer keji cara-cara bak subet kueh atau subet kueh di domenan a mahou tetapi rasa kou debai salak belajer kueh yian supaya kena menambah skill-skill wak bei.

seni tari a mel; anau wak disuka kou, adalah, pertama alu-alu, keduah serahang, ketelou seladai, kepat bayuih, kelimah megareang

shila majid Selebrity wak diminat kou jegum pelakon-pelakon adalah yusuf haslam

Sukan atau senaman senuka kou iyenlah sukan pebiyah atau puon makau laju sebab inou sukan iyen nda bei pidok teknanan angai sebab ieyn bila kaau bereti kaau kena makau.

Bei peritah likou melou subet program kebajikan wak sukup, ji ajau ji bei skim MADANI jualan RAHMAH ji lahabei ji BRIM ngadan tenukar ngak ji bantuan RAHMAH ngan bak madak likou melou majulah wak yen tuneh sukuplah ji den kou sebap rega bareng mun dagen jualan RAHMAH bareng mahal bei jadi murah jumik kali likou melou kena melei idak lah mun duwit yen peluen rigit kena melei idak yen ji lah bei ji jualan RAHMAH bak melou likou

Akou selalu berpesan gak aneak-aneak kou supaya loyen bak belajer pedipeh duwit ataupun medipeh dengan cara medipeh dagen saham jegem kawak kak membelei, kak pebelei bareng nda tetu pasel

Kubeji telou kena pegui aneak gak sekul bei sikap diyak jegem sesama loyen adalah yen keman layanan telou kuman lebok sebenarnya. Apabila layanan telou diyak gak aneak, aneak telou akan sentiasa bersikap diyak sesama deloyen

Teknologi wak di watir kou ialah padu kerana yian kena ke nopi jegam kawa Ebanking yian pun kena ke nopi a

Sejarah wak najar gak sekul selalu, wak sejarah liko kek un, wak sejarah liko telo, wspecially liko mukah melanau debei, debei g nesuk dagen sejarah.

Dagen keluarga ko masa tipou kou agei bei lahabei loyen bei serita pasal pasal asal usul loyen. TetapI akou tou kira antara generasi baou kadang-kadang menaah serita jiyen sama lah dabei penting gak hidupan kou Tapi bila ajau itou wak iyenlah patut perlu tao keman sabei angai. Wak iyen lah lebih pengting supaya debei miaw keman an. Keluarga telo bermula, sai jipou telo sai saudara telo.

Biasanya seseorang ito guruk atau puon tenawan wak kena bak pengaruhi tudip telo ito apabila loyen kena telabau jegum diak jegum telo, pidok telo motivasi, pidok telo sokongan moral jegum telo sendiri pegoi kutan tan cara tudip siyen memajukan dirik, iyen diyak angai sebenarnya telo kena pegoilah.

Warna kuning paling disuka koulah sebab siyen terang dan a ceria dan warna kuning itou seneng den a kik keman jawuk.

Dagen masarakat kou bei lah loyen subet isak menari atau mengalai ataupuon musik tradisional sebab lau ito tuneh padai subet cara menari wak ino ji tujuwan, tujuwan iyen tuneh contoh siyen tariyan menyak, tariyan menyak ito bei sakut pawut jegem cara melo melanau menyak sabei bak mesap sei bak kan sama-sama beh iyen sibet a iyen dagen bentok tariyan.

akou peserita pasal wak nimun kou wak tubuk kawak bei hasil ienlah pasal aa pokok abiew, wak bateng tubuk subur ajau itou gejien ien kawak aa buwak limau kawak buwakkk gak buwak gupa wak nimun kou gak jawai lebok

Akou memang sangat watir gak AI sebenarnya sebab mun ji bak negui eh, bei jelau neh teknoloji-teknoloji wak bei dagen dunia itou kena mengati manusia sebenarnya, itou kebimbangan kou wak paling ayeng, macem wak dagen serita selamak itou wak dagen filem-filem wak negui telou yen, a dunia ditakluk oleh alien yen macem menjadi kawak tan.

nasihat kou bila gak sakai- sakai kou wak jauh kuman keluarga loyien terutama kuman tina tama supaya loyien selalu bak pulek jugat tina tama agei selagik loyien agei tudip sebab bila loyien debei neh menagih pun debei guna agai

..aaa.. Iklim, asel iklim inou berubah sebab guwun telou tibeng a bak-bak subet kebun, semuwa kayou, jadi oksijen ataupun inou yen betukar jegem bukit nerutuh min bak subet jalan, subet a bangunan baou geji.

Inou ji bengesa bisnis bak sibat nou dagen masyarakat melo subet tebaloi, subet sago bekebun bejaja inou ji agei ja idak angai ji dagen masyarakat telo asal bei tu leng ji.

kerja wak lok kou nyadin ienlah mun kena a pengumpul sejarah atau penulis sejarah, inou sebab akou suka kerja ien supaya akou kena taau-taau kisah asel usul manusia atau asel usul liko melou atau mana-mana ji bahan sejarah wak kena perlu nyieang telou baliek kutan a ien mula-mula jadi

Sakai sàkai mahou atau lai apah sama-sama suka tapi asel loyen taao begaul jegem telo masa susah senang.

Pesta wak paling meriyah gak kou adalah masa Krismaslah. Akou sangat seronok mun bulan duabelaih liyan Krismas apabila semua keluarga berkumpul, beserita, kongsi wakkan, kongsi hadiyah. Memang itou pengalaman wak paling bermakna bagi akoulah sebab bukan mudah bak begumpul jegem jalak keluarga

Awan gak takan melo diem ajau lau tuneh, suwab awal ujan beh dagen lau pala malem ito ujan udei nda tentu ujan pala un. Malem iyen okay jumit beh pisak gak sukma. Jadi lau pala diyak kawaklah jumit bei lingab kena melo menebaih ruput suwab tuneh.

Langit jadi werena biruk apabila berlaku reflection ataupun a imbasan. K a, antara cahaya jegem nyaem, mun a yen tengah memantul cahaya jegem a yen memantul werena kebiru-biruan, jadi a yen akan menjadi werena biruk.

<noise> mesti berbincang jegum aneak-aneak

Telo kena menolong masarakat wak memerlukan pertolongan telo pengan loyen mapun jabatan kebajikan masarakat atau puon mapun Jabatan wanita dan keluwarga Sarawak. Loyenlah taao wak eno ji keperluwan wak diperlu loyen.

Ji den kou pehidmatan awam… wak paling penting gak jalak masarakat adalah pehidmatan wak kena bak menuluong adikakak kapuong bak menugak ji cara kehidupan loyen jelau-jelau kuman petani miskin jadi kaya atau…

Ino wak nebangga kou ..mmm. akou bangga sebab akou tetiap lau agei nidok Tuhan tudip akou kena menikmati tudip jegem diyak bei tina tama bei keluarga bei anek-anek bei pelajaran bei kerja wak diyak bei sukup wak kan iyen wak paling dibangga kou sebab akou ngak kena menudip kou sendirik.

warna wak senuka kou, akou dabei warna betul-betul senuka kou, warna asal warna ien kena cun ji jahak seluwah bajou wak nebak kou, da kira warna birukah warna sek, ,warna apukkah asal sien mencorak warna gak badan kou dan diak ji rasa kou pebak

biasa a matek a mahou wak bateng metaik dagen masyarakat melou adalah tina ataupun mentua mahou sien matek, biasa mun sien kadeng-kadeng tina a tuu lah tina sebab tina menjaga sien, pejuah ji petuak-petuak bak guna sien semasa sien betaik supaya sien paniek neh

Masa ito sevis telepon paa udah diyak min sebab kerajaan ngak subet idak tawa (tower) gak kawasan telo cuma mungkin bei telco wak kek nda ngak masouk.

Akou lebeh suka telou bayar mana-mana ji wak bareng nebelei telou pebak kes, cara kes supaya telou kak bak beruteang, kak bak inou ji. Yenlah paling diyak, ndabei, ndabei idak tan ndabei duwit kak melei bareng idak angai.

erm Wak pasel kesihatan wak akou watir pasel kesihatan dalem likou telou yenlah bei selalu ubat siyen tiruan jegem doktor pun bei kawak doktor tiruan. Ubat sibet dengak netes tuu ngak nebak samaji [a] waktu kovid yen

Ji den kou nda taao sai ayen sebap den kou tuneh belabangau un ji den kou, yen lah akou mengata ayen tuneh, amoukah ayenlah, manusiakah, tenawankah sebap akou nda taao sai ayen, tetiba kelijah un bei tan mekat atau pun petilek gak buta benaweang yen tuneh

<noise> bei belajar bahasa kina jegum bahasa iban

Ajau ito bei teknologi wak canggih yian lah ji cara a tudip jelau-jelau.

Senanglah bila a bak bisnes gak negara melo ito jumit sebab siyen kena peloan bank jegum kawak lo bei lo Tekun, bei lo Mara besedia bak menolong loyen bak memula bisnes loyen nda bei susah.

Cerita wak tenaow kou yen lah serita Tugau, Tugau yen mengisah kan tenawan wak ayeang apah serta jed,

. Sistem sosial wak senedia peritah gak likou melou kira mengasi angai tetapi siyen perelu dikembang agei supaya siyen cun jahak masaraket gak gian melou. Yen perelu distadi agei, dibincang jegahak a nyat-nyat dagen likou untuk pastikan sistem itou kena nebak nda kira masa. A yen kira macem sentiasa bersama jaman yen berubah.

Teknoloji wak pikir kou bak pigek bawai kualiti tudip yenlah mun kena wak aaa wak teknoloji bak subet wak inou balau, kubeji ji semuwa bareng wak keluaran balau yen, ji lou ungun, ji lou sei ji, ku beji-ji telou bak pigek pasaran yen jegem subet pekakaih yen

. Perasaan kou, perasaan kou pasel tutui sukan berkumpulan daripada sukan adep yenlah sukan berkumpulan telou idak apah, kena sama-sama bak membina semenget telou dagen, dagen kesukanan daripada telou jelawaih un. Mun jelawaih un telou kalah, kalah jelawaih. Mun berkumpulan bila telou meneng, meneng untuk kumpulan, kalah untuk kumpulan.

akou bei madou keretak, bei madou 4 wheel a kereta bei madau lori, bei madou motosikal, jadi wak ien tuneh, akou bei lesenlah, ienlah akou kena madou ji kereta, motosikal jegum lori, ienlah ji wak nadou kou kepaut itou

Mak kou idak peserita pasel asal-usul loyen, deloyen. Asel mak kou kuman Kekan Dalet tapi apak kou jareang peserita pasel asal-usul siyen sebab tina tama siyen ngak agei mudak siyen lahabei ngak ninai loyen.

Barang aku ji handphone, jam agem dan baju. Wak paling di suka kou telepon pa'a. Yian idak teknologi canggih untuk tudep kou lau-lau.

Teknoloji ajau macem-macem a menikau data telou.

<noise> kerja rumah wak ji sains yenlah yang ji kou merasa susah angai tan bila bei kerja.

Akou suka pebak wak asek simpel, simpel biyasanya pebak jean atau pebak singelet tapi dagen pebak wak asek yen akou pegui, perelu pegui ji acara. Mun acara yen memelukan wak asek semat, akou mesti.. semat. Yen biyasanya begatuong gak gaan keadaan atau mejelih wak titui kou tapi men bak jelau-jelau lebeh selesa pebak seluwah jean baju simpel kena ndabei muket tan bak makau

wak diak tan pernah rasa kou ienlah, bila akou lahabei belajer, pajih belajer, kenaan degree baih ien akou kenaan konvokasiean, baih ienlah akou kena meyenangkan nasang tina tama kou jegum sawa jegum keluarga kou, sawak aneak kou, baih ien akou kenaan kerja diak, ien tan wak subet nasang kou diak tan sapai ajau

akou lok teknologi sebab telou a liko Melanau idak pekebun balau so teknologi bak minou proses wak inou balau proses kuman dibak balau ien bei ugun kutan subet ugun bei sei keodaan inou sei bak subet sei, bei daun, bei pelepah ien kawak kulit ien ko ji ji telou subet jebai a pelepah-pelapah a lagak balau ien min k